Ewa izy io aminay aty itanao laolo mitsôry reo, laolo mitsôry reo kôfa andro alina anao to de tsôrin-dreo jiaby enantananao, anao zany mila, mila hidin'ny varavarana anao zany atao mafimafy anao afaka, mampi- le; mampiasa lakile vachette reny anao, mampiasa lakile e! _x000D_ De izy io koa misy <hesitation> hidin'ny zaka io vy zay raha io; <hesitation> tohanana amin'ny kakazo io zany de mety tsara mintsy zany, de matory tsara anao bakeo.